रडार एक उपकरण है। जो रेडियो तरंगा का इस्तेमाल कर आस पास की तरंगा की पतो लगावे। रडार से इनंग उनंग की चीजा की याद रख सके। जसा कोई आंतरिक सीमा की। रडार की मदद से वस्तु की दूरियां। रडार से विमान की गति को पतो लगा बो। सभी वस्तुओं की निगरानी राखे। <noise> आदमी से भी ज्यादा तेज गति से रडार काम करे।